B'aje'laj kib'el kip'o' ti kik'ab' etel jabón ete ja' y ti kik'ab' kub'e ki tz'-tz'aj <hesitation> jach jach ma'lo'il men kib'el ki tulakal ti kimeyaj ti tulakal b'a'ax kub'el kimentej ti kik'ab' y uma'lo'il ti kib'el kip'o' chanchanb'el kib'el kip'o' tulakal k'in.